Ny fitaratsy zany e, da fitaovana anakiraiky ahafahantegna mahita ny vatantegna. Lafa tegna zany hoe te hijery hoe manao akory ny poziko androany, na hoe manao akory ny tarehiko androany da manaty fitaratsy tena da igny amin'izay maneho hoe hôkahôkan'izao ny pôzinao androany.